Uvi uni kɨmí uꞌun ñu úꞌxe uu na uxiúxɨn úxuvúunɨsɨ oko óco ɨn ókó uvi oun kɨmi ví dikovdikɨɨn v díkíuvi dikōɨɨn da uvi diko ɨɨn úví diko usí úvdikusiuvi uíunkɨmívdiuvi diko usi uꞌun ú vidiko uꞌsi iñu úvi díko usi uun na ó vidiko usi ɨn va u ni idiko ne.